He mea nui ke kala ʻana i ka pilina kanaka. ʻOiai ʻo ka lāhui kanaka he lāhui launa, he mea nui ka hiki ke walaʻau, he mea nui ka hiki ke <hesitation> hana pū. A, i loko o ka walaʻau a me ka hana pū, kekahi manawa kupu mai ka hemahema. A ma ia ʻano e pono ai ke kala ʻana. He mea nui ke kala ʻana.